Nahare tamy olo tambadika tagny ahy ke hoe: ah! Nahazo fisondrota za agnao, da sara rô iza, afaky mametraky fagnotania amignao za sha, akôry loatra rô nahavitagnao gn'akoa iza, ay? Tegna atoy sody mba ta hagnano akoa izahavo akoa, mba omeo sopapa any rô, mba ka ny eh, raha koa ity mba mba hanaraky diagnareo koa ray e lô, logniko agnanako zay aby.